<hesitation> Awensɛm ho <noise> wɔ mfaso wɔ ndɛ mber yi osiandɛ ɔma yehu bo a hɛn kasaa no ɔsom na nsɛm pii wɔ hɔ a <noise> ne ka n' yenntum nnka n' ne tseraa ntsi mpɛn pii no yɛde fa awensɛm kwan do a ɔbɛma wo akwanya ma etum ebir asɛm a epɛ dɛ eka n'enyi na aka ato hɔ a nnyɛ ho hwee asɛm biara. Obi bisa dɛ a asɛm yi sɛ biibi a asɛm bi a minyim a ɔwo na akyerɛw w'asɛm <noise> ɔwɔ anaa aka w'asɛm ato hɔ, awen ato hɔ onyimpa kor no onntum nnye wo mmba mmbɔko ho. Nna ndɛ mm- mba a yɛaba no bebree koraa a yennyim mesi a awensɛm tse ne dɛm ntsi emi mususu dɛ <hesitation> sɛ awensɛm wɔ hɔ ndɛ mber yi a <noise> ɔbɔboa hɛn nde- dadaada de koraa a ndɛ na ndɛ nyinaa yesua wɔ hɛn eskuul ahorow ntsi awensɛm ho wɔ mfaso.